ممكن إني راح أختار ليلة في قلعة عتيقة، لأنه تستهويني، صراحة، فكرة استكشاف التاريخ، <hesitation> فكرة استكشاف العمارة القديمة، الجو الغامض، وهذه الأجواء زي ما كنا نشوفها صغار في أفلام الكرتون، بس طبعا بدون قصص مرعبة يعني وأشباح بيطلع مدري إيش بالوسط القصر، لا- لا لأ بدون هالأمور تكون تجربة حلوة وهادية.